यदी हमर कौनो सङ्गतीया बिदेश छे इहबा काठमानडु आएके खोजी हम ओकरा कहम की कमसे कम मोट मोट कपडा लेकर आव काहे की काठमानडु तइका ठन्डा एरिया बा उहे से मोट कपडा व्याक करके आव जौन हम ठाउँ ठाउँमे ओकरा घुमादे सकबई जौन ओकरा जाडो फिल नहोताइ |